Ji jibbə bah a bəg shee yi təg yi, bəg shee yi tə yi noi, nkah təg-yi buh bari tri iya tannu buh bubari-san-san, noi san-san, bəg fein ka san-san bag shee yi bəg rig pyek bəg pyeu eni, bəg pyek afyi fyegha, bəg pyek kunni, bəg pyek bini, bəg pyek adangha, toh bəg ma pyek rig dawn ashe wuoh ma rig bad buh tri bəg zəg rig hunna kai nrig hwad wah bai tannu bubari ri kinnau hubba jau ma bai ku pan zəg kunni nzəg gbah, nzəg yi jau, toh bai tannu bubari ma bai daun ashe bəg ma rig bad na buh mmafəg bəg shee yi tri kuma rig bad na buh nma dagha tannu babari ahwoi bəg zəg bini zəg huma kai mhwad ku bai tannu babari yi jibbə bəg shee yi ni shi hah bəg kwon kini kwan bəgni shii abo aboo ogani bəg badyi gani, bəg shii abo yei boh funni sheri abo garu bək-bag, bəg nad mpər məg sai kwarra, kwarra huoh nau kwan zəg mbai she wuin mpər bahah bam mshee abo garu bəg rig sid kai gbo gani re bain zim a bəg rig zini keh mein məng toh jibbə nri nəd mpər məng. Sai dai mpər nəd bəg, bəg houh nəg kwan zəng bəg ba gbahwuh ba baii kwarra ba sid keh pkagha bəg huoh nau kwan zəng mye nongha jibbə mye bangha zəg gani kai toh ashe beh a woi akini jibbə yam bairi hubba ye she abo dagha beh hah mye ya yai hubba yeyanbo jinnabaibu moho, hubbaye yakbo nakkai hubba ye yabo wabba, hubba ye yak abo kaudad, hubba ye yak abo yauwai, hubba ye yac abo yaukwək, mribai, ashe beh awoi bəg yam vunni osid re shea yi jibbə yi nəd mpər məng sai dai agunmpər bai nəd yi toh jibbə bəg shee yi zəg hua-hua vari ni bai toh wuoh- wunno arig yak buh nan a kkarumam puh kuh penu wunno kwata zun apyena wah shar a rig shad nəng hah ba bəg sheeyi dəng yi dəg bai wunno kwata wa bai ku bai buh veyi nbai bu veyi shee, nveyi buh kebau ba ajirenai ba asan-san ku bai dad zəg ng yak wunoa woi ku ri jibbə bəg dri bein-bein wurwa woi kuh ri myedabba hurhou voh suoh indabbaku voh ke nau wuin toh nəng ma shee re nau bai zin rig. Don wunno kwara hah, ku dad zəg buzin yai she ke vunni toh wunno zeun bai ri nbai she nbai voh nam hah beh yam bai ri jibbə wuin beh yam bai ri, beh yam bai ri she ku yi beh aku ya ye məng a she soo a nau jibbə nri san-san yanzu han bəg shee yi bəg fam yi bu ba hah tri ama kini gban sid yei lau awabba sid yei toh bəg shee yi beh ma keed daun a she mare ni rig yabo nan awubba nrig vak-avau agjirenai bah rig meib nau nman woi əibbə zeun sa vak kummam, a kurummam zag ba abai bai beh keh nau bah irig vak na di asan-san akumam yi ba san-san ri, awah zag, ing vak re kurumam ri daun a bəg fam yi bəg fam yi ba ajirenai, bəg fem yi bn ajirenai yi ka rig bəg na wai ke yi ka ng fam jenna yi ba jirenai daun a bəg sheeyi fein yi bah jirenai, bəg fain yi ban a sanməg bayeiməg, bəg fein yi bah san-san bəg famyi bəg noi nəm, noi ama nəm noi rig daun ashe aku dad hush jeh anəm noi nfam funni kai bəg amaru, a swan hush hunna kai, nhuoh wah nah shii ri nsa akhau ashe bah jibbə zim məg jibbə zim asheməg jibbə zim bah ajirenai Shii yi sid hah yi kayi fein na bah voh busau abəg tag yi yi rig feinah wa keh nrig ken re hah nrig fein funishumen yi rig san-san, yi kah wak kurumam ri, bəg shee yi riga mye yək rig buoh hwoi abəg ku fad yakan təd yi ri məng a bəg ku fad yakan təd yi ri məng a bəg təg yi bah yirenai beh a yi marig yam yi marig san məng a bəg təg yi penu grenai ri yi ku yam buoh yaubinu məng yi yam buoh penni erig vak nah kurumam na nəm yi jibbə kurumam zəg hun-hun ri yi ku jim məng yi sa nah bah jirenai a rig wabba nau ba a rig wabba agumpər abamkpəg lag wuh jibbə ama ya re ne yi vak kuh ri aku zəg ba jirenai zəg beh ri keh kai toh daun mai ba bəg shan mai əg shee mai fam mai yadd a sid hah bəg shee mai tə mai noi mhwoi beh kuku mai ri bəg bad kuyi vanni mhwoi beh shaa mai ri bayeiməng ku yi mpan kuhnoi nnəm noi nrig jii, vanni, bəg kwere bəg kuku deh bəg kuku sunu, a she bah nyi nəm, bəg kuku mai yatau bəg kuku mai yardongha. Ashe ba myenəm bəg təg mai bai noi gbah mpər məg, bai noi kab mai rig vak nkah nrig jii nah wah ke kah wabba mai nrig ken rehah nkah vak bəg ri ba bəg tag nəng keh funishumen hah kununam beh abəg sid yei, bəg kano kuruman rig bəg sid buoh hwai, bəg kang a dain rig bu bayi rig shad hab ivak ri a bəg huoh nah a van asan- san a bəg dangha yi ke kni yi kah fein jenna yi yadda bah bəg fain yi shee yi mə rig sa bəg suo tri bəg ba bəg sa yi bah asa ayi dagha rig ken hah wabba meh ri nsid re hah wabba mai ri mbad bu rig ya re huh, wabba mai ri ndagha busau re hah, ba bəg ma sa re mai nəm shi nəm ashe gbam a kurumam yi bəg nka vak ri gboun ri jenna mai ban kurumam mad yi bəg bah, a kuromin yimai a swak keh fini shumen ri bah, a kurumam yi mai a swak keh fiini shumen ri hab, a kurumam kah yi mai gbam ri nka tag bəg penu a bəg shee mai tag mai ajirenai nka ng vak kkurumam ti aku tag mai penu ntag jenna mai penu ayirenai daun abəg ku veuyeh- viu məg a bəg ku nad bəg mpər məng a bəg ku nad waah inpərməng. A kurumam yi bah ri a bəg bad buh, a bəg bad buh kurumam ma yi bəg wurwa tri abəg pan vohyei a kurumam puoh na bəg pennu wuoh-wunno ama yata buh nani tri nma fəg shaa tri beh aku ya yei a vau a shaa rig vak awah kangha naku jire ajinai a bəgziu, a wah a asiu ku tad ku keh penni məng jibbə wuin beh ma pəd a zəg ku ya whai beh ma khaid a bəg zəg ku tag jini ama na, ana keh a banni wuin hini rig mak-mak a she avau a kunu mam yi yi jibbə, a jibbə sheeyi a bəg sabeh ma pad a bəg zəgwuh ya whoi, beh ma kheid a bəg zui tag ini ama nah ana keh abanni hini ku nah keh hini məng hini rig mak-mak bag sheeyi bəg zan yi bəg hunni daun ashe jibbə zag swak swək bai agaru kini zaa, a ma dangha zaa akeh kawu wunno ri a rig zəg agaru rig wud zaa yei bəg ma wud zaa yei nzəg yi wunno ama zəg yi wunnori beh ma kheid wunno rig bad ba jau bəg jenna zaa a bəg bai vak-a vau. Zəg kwi bəg wuhd zah keh kini kwoi wuruwah uig wuhd zah nmah she ke averi kuh bəm lai wui ahh nmah bəm lai rig bəg zəm koh yai kuh zəg zagh mzəg tam minj she ake veri whno rig zəg kwoi zəg rig swag ake whai mrig vak avou re kuh rig vak kurumam ri kuh yi kurumam kini zah bəg rig wah hah kini zah bəg va’k abaibai bam bəg vak a sansan abai- bai a rig bəg jin jibə a kuh pəin za kai a kuh zah a san- san gkuh dada zəg yi yi jibə re mpər mah baibai whin kuh bai jibə whin jibə kai re a she bah a kab kuh i aməripen bəg pan kuh bəg voh bəg kah rig vak avou she mrig dan yi wuruwah mah nəi kini wunshei tri mari a nbəni awah shad bəg nəm war war war mari a bəg təd a bəg she yai sai bəg nah dan yi bəg ghang rig bəg kah rig vak avou whin khaw a kurumam zah bah asan- san zəg bəa re re funishaw she ri whno mjiu a kuh zəg bah ajilai zəg bəa re bəg kah rig vak avou she bəi bah whruwah bəg rig yah ayaubini mrig khab akar hini bah a bəg rig khaba bah anah aməri pəi a bəg woi kuh yi kəin a bəg pan kuh bəg voh whi huuni a wah she bah ri. <noise>